Naꞌ degilxkabná nak or lëꞌ tib x̱u xni, bitser lën gitslyu yu bekwaꞌn sdzaꞌl loxna gunu lëꞌ biedoꞌ c̲h̲uslo xiu zakma ba uyats tib kwet. Or lëꞌ x̱u xni ganeꞌc̲h̲ bie knu c̲h̲uslo ziꞌd xkë nupga nupga ga lëꞌ ziꞌdla nu- x̱uga, loxna or tigolpa c̲h̲onma bie nanma x̱uga x̱iꞌd ini. Xka nak degilxkab yu bekwaꞌn sdzaꞌlsa loxna gunu lëꞌ bie xkë gana lo nc̲h̲oꞌbdoꞌ gitslyu chut nanda baga xc̲h̲aꞌ bie knu gana yuga or ba xgaꞌya xc̲h̲azë ita loxna gunu yu or xkë bie ndip dele ba lëꞌ x̱u c̲h̲uslo xni. Gana stib lo ngoldoꞌ gitslyu or lëꞌ gitslyu c̲h̲uslo xnená or knu nak or lë bie knu xiu ndipdoꞌ lo nakda gitslyu tib guꞌn win sinda gitslyu nak tib guꞌn nc̲h̲oꞌbdoꞌ nak.